Kwbangma jaat ni trouser bazar o manthogo jemon jeans chinos cargo jogger leggings palazzo tei capri. Jeans khe denim ni slamjago tei bod oi kichik ya. Chinos trouser khe heleng patla tei naithokni bagwui kanjago tei cargo pant khe folong folong tei bini kwbangma jeb tongo. Jogger trouser khe aaram tei fologwui mano aboni bagwui no bono thwngfru kanjago. Leggings khe fataro thangfru tei thwngfru kanwui mano tei palazzo khe <noise> satung sal o kankhai kaham.